Une ponditamba ndinokwa sana uwugale, <noise> kwasababu ugale uliningusu mumana, uwari ukaja ngusu mumana, nandinokwa sana ugale kwasababu ugale, twilima juwe, tungalime ijuwe? Wiwa usio wakukura, ndomana ndinukwa sana ugale, kulinu ugale, kulini mboka syamajani, itsi syoni twilima juw, isijungu tulinasyo, amasiamba tulinakwe nakwi- natwitola kuwa kwamunu vyovyoni. Ndomaana tunokwa sana ukut- ukulima istebele istebere sinonu, <noise> nandomana tusyaka, idona idona iji- nunu sana kwasababu, <noise> wiva uliningusu mumana ila ungakobole wiva ukajangusu mumana. Ndomana twinukwa sana uwugale, kulinu ugale, kulinimboka, kulinisyi namajavo, kulindosa isyo ndandi nukwa sana, nandomana, tulitamila apa twilima sisyo.